Dugargunnadimartan kimaniyamongu shadiyasin umtulagunlagasi kimaniyanmanguma shadiyasin ahh gudumanin, nunguninzafa nungina gur fazarde dumshingasu aqe. eranya asharnde chungucan yape ya'a gaje gama'an adurnde chungulanyapaya'a a'ade kimanibe ashinde, kimaniyi, azidomo imanaragumade degan adagangumasu kimaniya, asan anbandi ustama'ira kimaguronishefulkulyengadi kimaniya, ya fungmo, kimanasi, kinaniya ardeanbarka'andi ndi kimaniya yabungi yagimaasulardu. kashadiya sundi kimaniya yabungi yagimaasulardidu kashidiya sundi kimaniyatukamusa mawusandi gusendinda mabamo faida, sirsatidowa ma'iyalu gan'o haa ndi, gunmatido'e laimaniya tumo kulundii, kimaniya di'ulamofaidu tuimunamo faida tumui muhamofaida kahalgudu dumukurangumu kamagulsagumsaa, kimaniya yagumoa ndi'igimaro mulsalmumba ndi kimanit bulaguwan gun basiyagunbanganyai kimaniyaskiyagunandi kimaniyashinga nyingariagun ndi kimani astudan ndi yakiman kimani astudan ndi yakimani kimaniya astudan ndi ya kamani kimani astudan kimani abungumo ashrgundi kimaniya abakumusa. Kimaniyabakumsa wanqiyangun nangunagan tadarurnuluge ashar naluge ahh kasuneliqe ndulae'asunleqebbo ndigiiiwaramdi kimaniyaski yaguno andi kimaniyabanfuran kimaniyabadi tubuduu guragumdi yakimani kawanyira kayagumo'ara yaggimadasagu shartagundi kimaniyaba mayakamani ndi yakamani akul amiyaka lunyalayamalansa ndi kimaniya lansa kimaniya ndi gon'akiya yaggima ndasuyegi wai wayarda yaggima kamaniya atuayargundi yaggimanduniya lardu da shadiyandi laguato wusa yakimani atamakulu ndi gumanti elhamo limitimohiki awuzan awwalon nunungibalngirdi kimani atustu agumo'andi kimani aban ndimzun mikahdagun'a kimaniya abamo raya yakimani amanaro kimani amanogi yakimani amamondi kimani amamondi kimani'andi wuta kuwandi wushingamzun yakimani mkahalaguran tiballeda yisundiqebbo yisundakebo ndefardendo, yidazun asharde yidalanzun ahh. Ahh kashime garthe kimani'atumiyandi kimaniyaboma ga halagokuragumdi, kimaniyagumsla duniyagumaa’ kimaniya dogumo'a chenyandar kimaniya tubulardu mka shadiya sundi, umtugunsa, awankiyansa ndi kimaniyabo, kimaniyaskinsakandiya ayagumowa, kafintanalindoaggumo ndi kimaniya shiryerugumo, ndi kimaniya shinyirugumo yaggima kimaniyaandi yaggimaabaru kimaniyaro yaggima kimaniyaburo, yaggami kimaniya angundi legurdiya shadiyaga yaggima kimaniya mharngurdi ya jamani, kimaniya tamu kulu kimaniyaskulsakal yargimaka fitonaro nalhansi gusugusu laskiya gamo kimaniya tamu landi. laminayabomi ashir'ahakmo kimaniya moraya-di, yinda kimaniya shawo shaliyangun wusa sambumka, wusa wusanka askusatuna aquayidankaa wusan wusankaaskusatuna aquayidanka wusan haskanduka wuyankaduyabilku yablndaa’ wulasa wulatumul kiman wula laimanyazahelailman sahee kilma kusan yahendi wiltu kamidun han timiyakiman wulanyabasaake dabinida kimaniya tamulkulundi kinaskisa kaledo nyika masibanado nyinkafintahun, nyi yagagimandi yiyamanne nyiyatatunmiyancle kimaniya yibamu ndi kimaniya tunbamo ashirdikimaniya yaggima ashinde kimani yaggima humcharghro yakimani. Neyagumano kimaniyaban ne yaggima kimaniya kidareyenke qa tiballe yagaranyada kimaniyande kimaniyaban asher gaide esummgubde agubanma egimadalagirshi sheryande bulagautunde atawusa raguro wusan sakolondi wagimastun bulawala salagudiye wasadashejeko labarnde wasungunga agaha bulogukalkibargalu'u ahh, wulanko nazun nase ahh sukurunsa tugubulose nulawosa ahh halee nigako ahh wurakutuwapalme yaboadema yinakona funki nyakin shaddeyanni nosar masangura yuwarasu yaggima nafikaya ya nafii yinafsi wanzun pallnnalmo napagabbo katukosihikusa waiwaihindi kafifugandi nankosabaguhandi mimsa ananakusa ahh kuraggi wusagunandi bllugunandi ngibamu wusan salawumbaulan wusan zuna bbulan ahh wundi wusan mbundi wusanzala wusan sakanandi mbuloko mandi njibabula wulanko wusanagarinbulo bugo bulosa nakundalugo tugulumnusa lalubbo numlakin merwa mindarakinzula merwa fazar numan wasa ashar numan wusan awulasaqebbo. Wula'sen lalubbo suro kakalo kawolo hakka kaluwodo lalliwo wundi forwa lakke datidagusiyo katunanguwasan guturawahun asalleqi wasun lalindbo wagensu wangusa wanhagulke nanhaskesabinulogo jegiwalakunsin ahh gustu enguske kusur rayuwarasuro yaggima nasuwe wai waiwarde duwanyema duk mapukula duka mapatibenda wanagalnaga gagurnasun undi balogumsa a lunyabuda yaggima sai lagunde da masindi kimaniyatun namadiyandi kimaniyamamondi nasunkanya kimaniyansibanduworo yaggima kimiyaboro ndi kinyalagun shadiya ndi yaggima turagiwasawusa ya kimani wusanguntaura wanyyimasto surma ashirko shirfuwusunfal kasku fal turun aku dunya ndi kas kongumakin kaskoma'shema shadiyandi. Bulogumaasham sulokasusukutu kasunkun dol-dol-dol-dol- kaloha, hale yangawasan yiza uwarizu isuliqibbo gussnalubbo, hag ufutuu aba. kause, kashigabbi, wukalanasko tugo iya blusenatugutazaa kimaniya fuku kawulasigun. Turtiraki kukunamasudi matu'di matu'di matu'di matu'di matu'di har furasndi nishagabindi har wulunbandiya furanna wula'ila nasusenalo nasuse nalo nusalqe laubbo ahh aliqiya ali'i anatalmo nalgode iduuwalsaale kimaniya yalbo ashin kimaniyabamo ndi kimaniyaskisayagumowassa fitandi yaqumuwandi wannatula ngunagsa kimaniya tunamiyandi kimaniya abamowandi kimaniya tundaniya da kafinta yagumowadi halanmutay sha'anguranya kimoniyi didan barka ndi kimani abadann ndi kimaniyaharguardan ndi kimaniya lardudan ndi kimanitudatzandi ashigoma wushaguro yalamani naslusandi nandiyawawondi wanyinia fusikanadi wusaka wandi wuttulo. ahh makaltubban asaroselkaroo bulowandu ngimbwalumtaaa yangguna wawnashizibbo numshisi kimaniya makima ndide kimaniyandistundedu'alunde wultulcanno walnatukamocymbud kamuwalundi, ndamusibbu kimaniyabulmo ashin wanyi mado wusan kimandi wulultulo ndi kimanigul lardudo ngushenzani untusarangundi, wungimasensoo. Wundimaseeso wusanfaka endi, muldalnsi yadoyabba yakimani kimani yaski wugamandi kimaniya yabuma, ya kimani atadenniya yihalagu mesheanguranguna'a kimaniyabadansa uwasua’ ndi kimaniyashen farbowandan ndi firakf ya tarbadan tulakiyatardiyalarndi kimaniya talukulundi kimani iham ihamshadi kimani rubanan asharamdi yaggima rubuwangana asan anmbundi, yachaindan nde yaggima chusende kimaniyatasiya kimaniyabaroo tumburanaluguwaluwa kimaniyabamagi kimaniyabloanmongi kimashangu kimaniyakusakusale dunyagumaka, dowanyima mulutulo sai kanadi kimaniyatudanmundi, kimaniyabarron, ndi kimaniya bamoson nalfugado, uwungimma saifuga nanabulotaa natululambnandaulo fugalamtulo lalumlonlassan lumbbulansan lumbbo kimaniya tamukulo.